हम अपड आहार मा अधिक अनाज जूडनो तै सुबैर जू अनाजो चयन कौर सकदा। जनका ब्राऊन राइस भी ओटस भी वे अलावा हम सलाद भी खै सकदा छन।